लस्त् थिन्ग् अन्ग् जनेअ द्जेबेल् पुरि। थव् जुन्ग् बने ग्रप् पुरि। अन्ग् बने नेरुन्ग। भुत् तेको बने न्गै जये दुइ जुन्ग्, मुइद जुन्ग्, अन्थ जुन्ग् नुक्वैननेइ गोल्-गोल्। शपे बने न्गै यु, अन्ग् प्रए नै थ वव् है, यु नै जये, बे जुन्ग् लुबेसे, मबम् प्रए सिदे दिश् एब अन्ग्क्रि प्रए जुन्ग्, गोल्-ननेइ जनेइ जये, पुरि। हिन बेको है। भोलो ओगो पुरि को न हिन। गेनेरल्ल्य्, पुरि को बोल्-गोलेने, शपे कलम् ख यु। गोसे बैदि शपे कलम् न है यु। सब्-सब् पुरि बुदोन्गो। किदु-किदु पुरि बुदोन्गो।